Agnatin'ny herignandro ndraika de misy andro fito, de araka filaharany a de: alasinina de talata de alarobia de lakamisy a de azoma de sabosy a de farany alahady.